איך קען נישט וויסן צו <hesitation> וואס- צו וואס איך זעה אים טוה איך וואס איך לעב יעצט איז אמת, <hesitation> ניין, ס'איז נישטא קיין שום וועגן צו וויסן, אבער וואס מ'קען יא וויסן איז אז צו ס'איז אמת צו נישט, איז, וואס איך טוה גייט מאכן די בעסטע, זאל זיין די בעסטע פאר, נישט קיין חילוק וואס ס'איז